Hee ñe ngi gí mo hii grob, tita a gifúlida ma, a gimbúutada ma, han momu ngi nsano hiinda ma dagaar. Nda anhítirtini mo gwil angi yaa mo Nñima he ngi gí mo hii grob. Grob ge ñee tti file, ge ngini súm mo ndaani a bhalda ma. Han momu wi maa wi ngaadu bhali rob ge ngiti nsúm mo ndaani. Iyoo, uɓaani ɓaani wima tínga gsúmtini wi hama wi, ño tita a gimbúutada ma, bima nluusni gifúla, rob ge midani súmisúme. Ndudugin gigóble, bijaa yaana bigóble, be midatini súmsúmé, ndi ntúmli rob we. Ngiti mo bluusa bdiigme, mbo gmaagi nnñitu, hamma wi nñiti grob, wee tinga han binŧida, bigi yaa mo wo ngi gimo hii rob, han waamu ndi nreŋdi mo nga anŧida angi yaa mo wo gí mbo hii rob, wini brob. Njan binnín wo, nga anŧida anín holo nreeŋ ayaa nyaa. wo ngi gí mo hii rob, wuni brob, nyaama yoo yonte inwuna bolo gwil gima midatin súmma.